Na'uura sona kam e ɗi ɗon mari nafuuji ɗuuɗɗi to ndiyam, e ɗi naftiree to ndiyam gan ɗum holla woɗɗude babal, e ɗi nafiree to ndiyam gam ɗum holla luggugo ndiyam, e ɗun woodi kuujeji ɗuuɗɗi.